ذات مرة عثر على مفتاح يمكنه فتح أي باب الشخص الذي عثر عليه وبدأ يفتح أبواب مختلفة في المدينة لكن مع كل باب يفتحه كان يكتشف عوالم وأسرار جديدة مما يجعله يدرك أن هذا المفتاح ليس مجرد أداه بل هو مفتاح للغموض والتغيير في حياته